الخطوات مره بسيطة أول شي بتختار فرشاة ومعجون تستخدم فرشاه ناعمة ومعجون حلو بعدين بتحظر الفرشاه بتبللها بالماء وتظع فيها شوية معجون بعدين لما تفرش أسنانك فرش الأسنان الخارجية بعدين الداخلية بعدين تنظف السطح الماظي إللي هو أطراف الأسنان بعدين تنظف اللسان شوية بالماء وتشطفه وبتكرر ذي العملية لحتى تتم تنظيف أسنانك بالكامل.